Fomba fampiasana télé a dia hazavaina aminà zaza, télé a dia karazagna raha namboarin'olona, ary izy io dia mandeha courant, izy io a dia ahitana sarin'olona maro, ahitana fe- aharegnesana feon'olona maro, dia raha efa hoe fahitalavitra zany moa dia raha agny lavitra akagny a matetika mivoaka aminanzy.